Kulooroo nte lafita a loŋ na le nlafitaa a fo la mandinka kaŋo la, baari i ka a fo mandinka kaŋo la ňaamiŋ. nmaŋ a, nte maŋ a loŋ noo wo ňaama. Bari dooketeŋwolu si naa le i be a loŋ noo la le. Mee kuloori finmaa bi jee le, wuleeriŋo bi jee, koyimaa bi jee, netemunkoo bi jee, janba keroo bi jee, sokolaa bi jee.